بہٕ چُھس یژھان ہوا بازی کِس مٲدانس منٛز أکِس اَہم شخصیتس مُتعلِق اکھ بیانیہ واتناوُن، یتھ رائٹ برادر ونان چھِ۔ قدرتی دنیاہس سۭتۍ تیم سٕنز دلچسپی، خاص طورس پیٹھ پرِندن ہنز پرواز کٕر انسٲنی پروازس منز پائیدار دلچسپی پٲدٕ۔ محنتی تحقیق تہٕ جدید سوچ کہ ذریعہٕ، تم کر اتھ دلچسپیس حقیقتس منٛز تبدیل کرنہٕ خاطرٕ اکھ مشن شروع۔ امہٕ سۭتۍ گوٚو سُہ اکھ ہوٲئی جہاز ڈیزائن تہٕ تعمیر کرنُک اہم فٲصلہٕ، یمہٕ سۭتۍ انسانن بے مثال آسانی سۭتۍ اکہٕ جایہٕ پیٹھ دیمس مقامس تام سفر کرنس قٲبل بنیو۔ تیم سٕنز شراکتہٕ چِھ نہٕ صرف ٹیکنالوجی منز اکھ اہم چھلانگ ہنز نمائندگی کران بلکہ ہوا بازی کہِ ترقی خٲطرٕہ بنیٲدی بنیاد تہٕ تھٲوٕن یتھ کٕن زَن اسہِ از تہٕ زانان چِھ۔